La democrazia è certamenti la furma di guvernu chi duna massima libirtà a li pirsuni. Pi teniri a dritta la democrazia ci vonnu li cabbasisi beddi nutricati. Tuttu chistu succedi pirchì la democrazia avi a difenniri li diritti di tutti e na bona democrazia si basa ncapu li cunnanni certi.